زه کنسرت ته تګ خوښوم ځکه هلته ژوندۍ موسیقي اورم او د خلکو سره خوند اخلم. کنسرت یو ښه ټولنیز ځای دی چې انرژي ورکوي. د سپورټ لوبې هم خوښي لري، خو کنسرت زما د ذوق سره ډېر مناسب دی.